gott kvöld sköpun heimsins og ragnarök ævintýri og örlög guða og manna og leit okkar nútímamannsins að einhverju til að trúa á er meðal þess sem er undir í nýrri leikgerð Þorleifs Arnar Arnarssonar og Mikaels

upp úr Snorra Eddu og eddukvæðum frumsýnt í Borgarleikhúsinu í

í síðustu viku við mikinn fögnuð Halla Oddný Magnúsdóttir var á staðnum

menningu sem er Snorra Edda og eddukvæði eru saga sköpunar heimsins og falls hans þetta er

að lesa sín eigin samfélög þar liggur Þorleifur Örn hefur á síðustu árum leikstýrt fjölda leikrita og ópera í Þýskalandi og Sviss og hefur notið vaxandi velgengni á þýska málsvæðinu alveg síðan hann lauk leikstjórnarnámi í Berlín tvö þúsund og níu samstarf Þorleifs við Borgarleikhúsið í

hófst í fyrra með uppsetningu hans á eftir Shakespeare sem vakti mikla athygli og þótti afar vel heppnuð eftir Shakespeare sem vakti mikla athygli og þótti afar vel heppnuð sýningin skiptist í tvo fyrri hlutinn er í rauninni upphaf og sköpun heimsins við förum í gegnum Völuspá úr Völuspá í Snorra Eddu

mannlegar mannlegar kenndir seinni hlutinn er að mörgu leyti saga mannsins og jafnvel nútímamanns sem á enga guði lengur

að guðum sínum þá pabba minn sem dó í maí í fyrra og var lengi meðlimur í

hans saga inn í sýninguna til að segja okkar sögu guðirnir eru meðvitaðir um endalok sín og

þetta er að einhverju leyti

bardaginn um frjálsan vilja þess vegna var svo fallegt

Mikaels og föður hans að leita að einhverri lausn og gat aldrei losnað undan sínu stærsta böli áfenginu

að spá heimsendi í þessu verki heimsendir er ófrávíkjanlegur hluti nýsköpunar í Snorra Eddu er stríð milli tveggja

og það skemmir vegginn um Ásgarð og þeir ákveða að

nýjan vegg en ekki til að stöðva stríðið sín á milli heldur til að halda risunum úti og hvað gera þeir þeir fá risa til að byggja vegginn

hann borga fyrir hann með lífi sínu

eftir það fer loftið að þykkjast og guðirnir í og kannski er þetta handrit sem er endurtekið aftur og aftur og aftur einkennist af mikilli þátttöku leikhópsins allir

leggja sitt af mörkum með spuna og frjálsri rannsókn á efniviðnum það handrit sem Mikael og Þorleifur lögðu upp með tók því breytingum alveg fram á síðustu stundu og túlkun leikhópsins leiddi af sér ýmsar óvæntar niðurstöður til dæmis er þrumuguðinn Þór leikinn af konu

ekki sjálfgefið að þessi frumsýning gæti

farið fram það var verkafall hjá einu stærsta stéttarfélagi landsins í dag

þurftu að gerast verkfallsbrjótar í þágu listarinnar tæknimenn hússins stór hluti þeirra ákvað að ganga gegn verkalýðsfélagi sínu ekki síst

af því að þeir áttu svo

hlut í að skapa þetta verk

fannst ótækt að fresta frumsýningu út af verkfallsaðgerðum það verður til einhver sameiginleg orka

sé kominn á endastöð þá stígur maður inn í óvissuna og

þetta var ekki endastöð

heldur áfram hvernig eruð þið stemmdir í dag það

vinna fram á síðustu stundu hvernig líst ykkur á þetta verður áhugavert sem þetta er

svo nálægt manni maður er búinn að leggja svo mikið inn þetta

vaxa og dafna og verða til í ótrúlega fallegu og fjölbreyttu samstarfi

einhverju leyti er ég orðinn ánægður mér er eiginlega hjartanlega sama hvernig fólki finnst þetta eins og sjá má er mikil stemning hér í Borgarleikhúsinu í

samstarfi þið eruð ekki hættir ég held að það sé

upphafi árs tvö þúsund og nítján það er ekkert í plönunum að fara með þessa sýningu

er að hætta í lok næsta leikárs þeir ætla að leika Eddu út þetta

draumur þeirra er að síðasta sem það leikhús geri allan leikhópinn í Bláa lónið